विद्यालय म लड़ाई झगड़ा मार पिट से बचे के तरीका हे की कैसे अपमान ए सब ला हैंडल करत हो आऊ कोई भी गलत चीज़ होल त ओला टीचर से जाके बता देना चाही।